दोस्तों क विविध समूह माणस क सोच और अनुभव बढ़ादु। अलग-अलग संस्कृति, सोच और आदत सिखण क मौका मिल्दु। विविधता जीवन म उत्साह और नया अनुभव जोड़दु। यो माणस क बेहतर बनादु।